لست جيدة نهائيا السباحة، ولا اعتقد ابدا ان استطيع البقاء طافي فوق سطح الماء في اثناء عاصفة بحرية، السباحة تحتاج مهارات عديدة وثقة بالبنفس تكون قوية واوضاع العواصف تكون خطيرة جدا، افضل البقاء بعيدة عن المياه في تلك الظروف.